ɗume nyagol gollirta doyre muɗum. Doyre nyagolli eɗe anndi kayri woni kaɓɓorgal muɗum. Funa fu ko woni haɓande kaɓɓande to gari fiɗugo fu doyre nden e ɗe fiɗata e muɗum no hu foti fu doyri on ni e ɗi godi kaɗirta to ɗi fiɗi fu doyre nden kan hoddoto nder ɗon, sai tawa hu no om buti na bundu doyre nden kanɗe fiɗirta ko taba fu a nani nauɗum.